ഹേമ ഭവുക, അവു ശീഥ വതവലമത ബദികേര। ഐന ദേഹത ബേതേ ബേതേ ദേഇതിര് തന്സിന വന്ദനി കേനേ। വന്തോന്പുന്ദു ഐകേ ഇത ഉദഹരന കോര്പുനന്ദ ഐകേ। ഇപന കപ്ഗലര ത ഛര്മ। ഛ്ഹര്മ കപ്ഗലരി ഇത്ന। ഏര്ഥ ദൈഥപുനു വന്ദ സുര്യന വേലകു ഉന്ദത ഐന। അവു ഇത്വനിയര ബൈന്കര ഏകു യുഝപുന്ദു അന്ഛൈതേ। <hesitation> അവു തപ ഐന ശരിരന തപ വത। ദേഇദിര അവു ഏകു യുഝപുന്ദു ഭ്ഹുവുക ഇത ഐന ദേഹത। ഇപന കോബ്ബു ഐന ഛര്മ ബൈന്കര ദപദിപുന്ദു। ഭ്ഹുവുക ഇത കോബ്ബിന അമ്സ ബൈന്കര ജസ്തി അതിപുന്ദു। ഉന്ദുല ഏകു ശീഥ വതവലമത ലക്സന വന്തോല। ഏകു യുഝപുന്ദു അവ ഇന ഇതുക ഐന ദേഹത ഇപന। തല്കു ജലുപു അവുല ഏകു ശീഥ വതവല। മത ലക്സന വന്തോല ഏകു യുഝപുന്ദു।